Oinamwenyo yalungama noili yakotoka nenge tutye oifutukuti ili yalungamaa, oinamwenyo oyo ina outile wovanhu. Ohatuti kutya oyalungama shaashi oili ishi kutya ouna ya enghene pomunhu womwenyo, ota shidulika idipawe. Iyaa! Noina oumbada wovanhu kutya nena ngaho ngeenge ondai pomunhu, okuna eshi tadulu okulongifa okweehamekange oinamwenyo ngaho oili yalungama. Konyala oinamwenyo oyo oha ndiiluku kutyaa oifitukuti, shaashi opena eyooloko pokati koifitukuti noitekulwa namwenyo. Oifitukuti ondiwete kutya oyafa ina eendunge dihapu ita iyelekwa noitekulwa namwenyo, shaashi oitekulwa namwenyo oha idulu okweenghena povanhu nande owa hala oku shidipaya oshili ashike pwoove kakele kaasho oshifitukuti oha shikendabala oku kala kokule naave ohanditi oina eendunge shaashi oishii okufinyaafinya ouna oshiponga tashi holoka nenge ouna poima pena oshiponga hano taifimbula edimba lomunhu opo ivakale kokule shaashi oishi kutya ovanhu oveli vanyika oshiponga yoo natango ohaikala kokule nomudingonoko opo pena ovanhu ngaho ohaiti kutya oinamwenyo oyo ili yakotoka noina eendunge oinamwenyo ohandi popi nee ngaashi oifitukuti oyo yoo kavandje ofitukuti yoo shimbungu ofitukuti oyo natango yoo yeendjaba neenghoshi yoo okutumbulapo ashike imwepo.